Yëyëch ëch dun jëxpë yëdun xa'ajpë xënkyë, yëdun xa'ajpë atyë, yëdun xa'ajpë ka'ak podë, yë ëch dun jëxpë porque oy jëxnë yë mëdë yëdun ka'ak, tsu'ukyë, naranja china, yë ëch dun jëxpë.